Untuk tao rincian lalaok ndia yang pertama ndia harus tentukan tujuan no waktu lalaok kemudian tao riset tentang destinasi a terus tao jadwal harian a terus haen masango heni tao informasi penting noka te rincian transportasi a akomodasi a ma aktifitas Ita sanga taon.